<hesitation> kao araka hevitranahy manokagna zao ai, <hesitation> tsy mitombogn mihitsy izaigny hoe <hesitation> tsy mandeha mivavaka anefa managna fitondrantegna tsara zaigny satria ai, <hesitation> matetika aminjao ai matô ôlo araiky <hesitation> managna fitondrantegna tsara ai de <hesitation> matahotra izy ai saode hoe lasagna agnafobeo raha ohatra hoe <hesitation> maty izy donc <hesitation> magnano raha tsara fogna izy amzay mba hoe ho tonga am-paradisa agn kaof maty.